طريقة ابدأ بيها يومي إن أنا بقوم الساعة خمسة الفجر وبصلي الفجر وبعد كده بقعد شوية اقرأ في كتاب بحبه مثلا وأقعد اتفقه شوية في أمور الدين وبعد كده بلعب رياضة ساعتين مثلا رياضة في البيت مش بروح الجيم وبعد كده بقعد أذاكر خمس ست ساعات كده بس.